الكل يعرفنا نبغي أن أحنا نحب الحليب هذا أفضل مشروب نشربه، وأنت تعرف لماذا لما فيه من فوائد ومن صحة كليسيوم.